بالرغم إن أنا أشوف فيلم حاجة ممتعة، لكن أنا هختار إن أنا أقرا كتاب كويس لإن الكتاب بياخدني بشكل أعمق في القصة وبيخليني أعرف أتخيل العالم والشخصيات بطريقتي وبيديني وقتي أعيش كل تفصيلة وكمان ال <hesitation> القراية بتنمي الخيال وتطور العقل يعني.